ngone oro igo ge rai ngone sago ena rasi ngone sui ena marehe rai ngone ciru marehe rai ena marehe ciru rai ge ngone so capu marehe se ake karehe nge ngone poloso la ena magoroho ge fugo, rai rasi ena magoro anggena ngone fo sogahi kupa igo magoro fogahi ugena ka fogahi bira kuraci fogahi diburu se uge genemo bolo ua igo magoro ge ngone fo sagahi magi toko bolo ua fo sogahi ma mam bolo ua fosogahi daso ngan se koi ngan so bake igo magoro.